Oche na ofo, nsu oche ome, nko esa nsame <noise> nkok nsame fem, nkan ebhat eji ejame nfi, nken ngare nki, nken eji njokhe, ndong ngare ndiphe, nken ayip nyo. Nnkume afo ta nkanika <hesitation> eri enok esi, nnok eyem mbitat ndi. ndi ebhat eji ofo ntem na abhe, nkari ye fenne adi, mpan aman ekuba ekpin ejak ochi.